Mnyra ma t’mira për me e nal marrjen e sheqerit <hesitation> n’dietën tone ose n’përditshmëri osht me zëvëndsu llojin e sheqerit që e përdor, nashta me kalu n’natren tableta jo sheqer direkt. Me përgjysmu çka han, nëse han ni qokollad me haner gjys. Me pi ma shumë ujë, me zgjedh opsione me ma pak ynyr.